﻿Minu ma ƙar ƙho lo ti picche, shin ɓaɓɓaghi mma ƙar ƙo ɓiya, ndang dinji, ndang fooje minu ma penƙo minu a tai ƙɓapɗo aɗɗanim ɓaaji mom ƙelenƙi minu ƙan weii, <hesitation> sha minu ndang luu ti yei, minun ndang ii wucchi ti foorii minu ma wocchiƙo ma icchiƙo ma icchiƙo minu shaddɗi minu liina ma minu ndag ii wuchii ti foori ma minji yun shuran ƙa te minu chibu foƙƙi minu ma chibƙo foƙƙi minu patton amm <hesitation> wuji ti ƙwi ma fuɗɗo ƙoi ɗen foorim mo ƙam riyo shi nacchuƙo ti shiƙƙi minu peneg ƙawujon we ɗoi rui na minu ɗungo fudɗɗa ni minu aɗɗina, minu ma penƙo mina riya yuni ƙiji mom, minda fundaa ni minu wuccho shiƙƙi nwuchiji ƙa wuji minuma wucchuƙo ƙa wujii, wuji ma icchuƙo tiyo ar ar naɓɓon ti shiƙƙim minu ma wucchu wucchijim tiyo ra ɓgwamon ti ƙwii, tiyo ma ɓgwamuƙon ti shiƙƙi minje, tiyo ma ɓgwamunti shiƙƙi minu ma aɗɗuƙo ɗiƙƙoro piɗa, minda wajaani ti foori ndang minun wucchi na ƙa ii ƙa wuji minu ma ɗummuƙo shiƙƙi ma icchƙo minun wochishiƙƙi tiya ar iya waraa nim ƙelenƙi tiyo warji shiƙƙi ƙelenƙwi amm shiƙƙi, amm shiƙƙi ma ɓamɓiɗi ƙamma toomi tiyo ar iya warji ƙelenkwi, ma naɓɓuƙon ti shiƙƙi minu ma sheƙo ɗiƙoroi piɗa, minu liƙo ti foori icchiƙo a ƙam aamm ti shiƙƙim a ƙam tomum ɓilangm tiyo ari waranim, warjin ƙa <hesitation> ƙoƙƙommo tiyo shi ma tang ma yonghi, peneg ma icchiƙo a ƙam madi wei shi yishi ɓilangm, mommo we shi minu yishi ƙa loo (hesittion) ti picchemmo piɗi sha ƙan wuchim.